लाइट बल्ब ओकरा दुसर नाम छे इटकेंड लैंप ओकरा। मे जब बिजली जाई छे त ओकरा में तंतु गरम हो जाई। छे आऊर प्रकाश पैदा करे छे विद्युत के जाए के। बाद ओकरा में लगे विद्युत के पांच रास्ता खुल। जाई छे बिजली तंतु से गुजरे के बाद गरम हो। जाई छे जेकर बढ़ ओकरा में प्रकाश आई छे।